Kunoolu. i ka i la ňaŋo dadaa, i ka ňaamoo le faraŋ faraŋ naŋ, i ka naa naa i la ňiŋ daakaloo la, i ka a duŋ duŋ ňoo kono. waatoo doo i si potoo fanaŋ domondiŋ taa aniŋ jiindiŋ i ka a bula i la wo soondiŋolu faa puru ka ňaŋo dadaa a la.